וואס די נוצן פון א סאנאר מאשין איז. <noise> ס'ווערט געמאכט צו קענען- <hesitation> ס'ווערט גענוצט צו קענען ווי ווייט זאכן א- אין די שיף- אין די וואסער זענען. ס'איז פאר שיפן צו קענען זעהן די- אזויווי די מאפע פון אינטער די וואסער. ס'ארבעט דורך אראפשיקן אזויווי כווליות און זעהן ווי לאנג ס'נעמט צוריקצוקומען אדער ווי לאנג די ווידערקול איז.